Ekyizanulha kyikakyikakolha wukakyihamba wukathatsuka erilebya ngakyinawithe ehindu hirya ehikazanulha esyanzwiri sya ndeke so ekyawukakolha wukakyihamba iwatsuka embere syomuthwe iwabya wukasubya enyuma kandi kyithalhugirira ngawuka esyanzwiri syawu ngawukanza silholhe okwa okwalhuhandi olhulhi lhuthi. So wukakyihamba iwakyitheka omwamuthwe then ekyawukakolha iwawuka iwakyilhabya lhabyamu iwunahambire e mirror yawu iwunemulebya ngasyamiwana erilhusirya okwakyawukanza esyanzwiri syawu ngasighende okwalhuhandi lwahayi